Pues ocatca quishmatia nochi de barro nochi de cascguela platos noshi de sukitl chihuaya de sukitl moleruaya in barro mucho platos casguelas cual nemaquiaba pues nohi piaba patio amo catca patio ahora sí antes barato usaruaya in sukitl ocuel in cascueguela in oyas nochi de non in tecuilt más icon negro de barro de non más icon pero ipan o se sabor in comida non de in casguelas nashan pues nuchi ye usarua gas nic in istufa tlalia de braseros sartenes nica ye patio de notas ye patio nochi non pero in comida ocse sabor in tlacul ni saber ye maca Tos non yenon sa yenon nokia in barra yo kilkalke barro de casguelas barro de sukitl tlamaka sabor nen guelik ica de barro nochi de barro tlalia tasas nochi de barro in oyitas cafecito ocse sabor de barro non de soki ocse sabor in tasa ocse sabor ichanin café in sukitl de constsitsim ahorita aco usarua poco que ahy ahorita amo cosa itcualica de barro de casguelas chigua icon cualica ye cate baratos Pero otcatca nochi de non ahorita sa puro olla caserolas guan yeka tlaliaya ipan in tufa pues ocse sabor in tlacual